في أحد الأيام عثرت جطة فضولية إسمها مية على قلادة سحرية في حديقة بيتها، كانت القلادة منور بألوان حلوة وزاهية بمجرد ملامستها مية، صار عندها قدرة إنها تتكلم، ف حست بالفخر، حست بالسعادة وقالت إنها تستخدم هذه القدرة الجديدة، فإنها تساعد الحيوانات ال في الحي الموجودين عندها، وإنها تنشر البهجة والسعادة، للحيوانات اللي حولها.